Este gon niecho to pasansə, por ke talcholi pasansə, chid nad gaki gakon- kon mnieti orale na tal parə tob tobshier lach to sakna to to bniet baych enaprioke to pasansi bay, nedi non gakan gangay gomxe rara kos rakdi ganga to- to zieꞌ jemplotorioꞌ noloklinika, nap to pasans zirioaxtə guegano cheteni ternozə naꞌ to doctorzə baylan <hesitation> pasasnsə guerkini chir- chirlatinlano, perotal gakə desibay, este shitunungak gak dinogan tal choni di sikna to pasanske gararki pasans nilachersetnoꞌo gakno to- to bshegakno toser natarchi ten nogan, <hesitation> eguchinnon saknir kachanabay da chodid sakna panske bay, gake gak nisaꞌ gan, natina kaꞌnon segak kambay cho pasans gra- gramandad nap pasasns, yid tachodi pasans che gon yibnieti gan shana, shana gabam mniet, tina chob p'zan likan tacher chowen byen-